Olhulhimi olwangakanaya ngakanaya olhukonzo olhunandi olwe olwecongo nekasese. Kandi ekyikaleka ingalwanza because nilhulhimi olwanga olwangabuthene nalhu kandi lhukaleka nga- nganguha omwikania nabanyonyi bayi nabaghalha bethu namukaka wayi ne- nefamilya yayi eyosi